اشرح كيفية خياطة زر على قميص. أول شي، جهز الإبرة والخيط المناسبين، واختر لون خيط يقارب لون القميص. أدخل الإبرة في ثقب الزر من الجهة الخلفية للقميص خيط الإبرة من خلال ثقوب الزر ثلاثة إلى اربعة مرات عشان يتثبت الزر بشكل جيد تأكد من شد- شد الخيط بشكل مناسب، لا يكون مشدود كثير ولا يكون مرتخي